Za io leroa n- nisy carte zay, narahako carte io, bôkeo anatin'raha iny misy zaka manambara anakay: aty, ato arahanao ty, bôkeo tonga aloha anao mahita zaka tsara, za tam'zany bôka tonga de tonga tao za to de gaga, tonga de feno volamena tao, aahh io leroa tonga de haravoana io, karaha tsy tambony tany ty za leroa.